Azafady kony jirany, izaho efa ela ndraiky nizàha ndraiky nanaonao tsy nety nahita. Aia eky tany mety misy tailly fanjoa izaho ity fa tsy tandry izaho ràha hitako jiàby ity e. Somary madinidiniky koà bôkà izaho, tsy haiko amin'izay tsao mbola fo mbola misy hafa aminarô ambadimbadika any mba mangataka fan̈ampiana aminao e.